لو كان جالس مع ليا اني اخير الماكله ناكلها راني باش نخير البطاطا على خاطر سهله ونروح نجيب الزريعه تعها ونغرسها ونسقيها بشويه مو وبالساعة تكبر على خاطر البطاطا راهي سهله فضيه بناكلها كيما نحب نغليها ولا نفورها ولا نقليها ولا نديرها جواز مع من نحطها راني نقدر ناكلها.